Alaina ny legioma ,sasana tsara, tetehana, de atao ao anaty vilia. Asiana poivre sira menaka de atsofoka ao anaty lafôro de arahana maso tsara sao dia may.